E nder leydi am, ɓe naatnoytaa waɗi deewtaare ɓiɓɓe e sportuɗi ɗiɗi. Football woni ɗum sportu ɗiɗi, ɗiɗi baɗɗoowo ɓe naatnoytaa tawdi, basketball ɓe fotndi ndiyan. Yimɓe ɓe yewti e jangu e boɗɗoowo e diiwe, mbaawdi e ciyawdo.